Tujuh, dua, empat belas, lima, sebelas, satu, sembilan empat, dua belas. nol, delapan, enam, tiga, lima belas, sepuluh, tiga belas.